العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي، هي وقت الاسترخاء، والقيام بأنشطة أحبها، سواء كانت اجتماعات مع العائلة، أو الأصدقاء، أو الاستمتاع بالهدوء، والراحة في المنزل، ممكن كمان تكون العطلة -ف- فرصة؛ لتطوير مهارات جديدة، أو قراءة الكتب؛ بالاضافة لقضاء وقت في الطبيعة، ممارسة الرياضة.